هند یو ګڼ کلتوره هیواد دی چې د دین، ژبو او دودونو بې شمېره بڼې لري. دلته خلک هولي او دیوالي په درناوي سره لمانځي. د کورنۍ درناوی، وادونو کې اوږده مراسم د هندي دودونو برخه ده.